Jeɗako nii wodi nafu nyande fere ta'aɗo volwa be himɓe e.g bama goɗɗon wari ɗon huɗuma oɗon volwenekaza-kaza sai njeɗoɗa, ta'a jeɗake mai no'o huɗerima pat nii yarata haure, ta'a tontakimo o tappatama, ɗon kaɓata. Nyandego fere bo ta'avi a vollai mai a vollai kohanai ha hide hanai avolwa so amma ta'a jeɗake nyandego fere hunde mai nafete. jeɗako mai wodi hahede mari nafu, ha nafu mai toɓeɗon tokki be haure to'a jedake wala ko heɓatama tobo a'anda ko'aviyata ndikka a jeɗa hado aviya ko a'anda.